mpishi sagale oteeli gugurda sun kasiit daab hoteeli, hoteli pesa gaalia sun kasiit daab, silaatetii wonin silaate midas sagale ak chole daabe, aminenii inamaat kane sun chole ak, kwa sababu sagale wo peesa gudio itbaasen, sagale maana chole baasenie sagale peesa gudio itbaaseni abasuunen ridikite won sun maana hinkabdu